áhrifin nýjasta heimildarmynd Hrafnhildar Gunnarsdóttur var frumsýnd fyrir helgi en hún vann

í myndinni fylgist Hrafnhildur með hjónunum Steinu og hugmyndin að þessari mynd varð til þegar ég var á ferðalagi um Bandaríkin tvö þúsund og þrettán og ég kom við hjá þeim ég sá að ástandið var svolítið sérstakt á heimilinu ég var búin að þekkja Steinu og

frá árinu nítján hundruð áttatíu og sjö og þarna voru þau blönk voru bara að pæla í því hvernig þau áttu að lifa af á bandarískum ellilaunum og voru að fara yfir sína og myndefnið og reyna að skila því af sér þannig að arfleiðin myndi ekki alveg glatast og ég hugsaði bara já nú ætla ég að mynda

kvikmyndin spannar í raun og veru allan ferilinn þetta hefst í Tékkóslóvakíu þegar þau kynnast sem sagt ævintýrið byrjar þar og kvikmyndin segir þessa sögu hvernig þau fóru frá Tékklandi til Íslands og

nefnilega býsna ótrúlegur ferill og kannski ekki allir sem gera sér grein fyrir því hversu stór þau voru á sjöunda áratugnum já þau eru nefnilega dálitlir kafbátar enn þá lifandi í dag það var þar stigu margir mjög frægir listamenn sín fyrstu skref þegar þú hittir þau tvö þúsund og

eins og þú segir blönk og svolítið gleymd en þegar þú ert að taka myndina þá gengur ferill þeirra í endurnýjun lífdaga já þau voru hætt að sýna nánast

að hringja sagði steina og við byrjum að mynda og það þau enda á því að fá umboðsmann og fara að poppa upp í

út um allan heim og allt í einu fer eitthvað að ganga nú er svo komið að það er verið að sýna þau á þessum stærstu söfnum aftur

eins og myndin heitir áhrifin þau má augljóslega greina í ýmsu sem við erum með á hverjum degi við á tölvunum okkar mér var sagt að þau hefðu haft ómæld áhrif á unga menn eins og Bill Gates og

á sínum tíma það er hægt að rekja þeirra arfleið inn í okkar daglega líf og samband við tölvur sjónvörp og síma Finnur Arnar Arnarson og Gréta Kristín Ómarsdóttir eru

í Reykjanesbæ þar sem þau ætla að koma stól úr Þjóðleikhúsinu fyrir á hárgreiðslustofu við Hafnargötu þetta er einn af tíu stólum sem Gréta Kristín hefur komið fyrir víða um land í tengslum við er verkefni á vegum Þjóðleikhússins í tengslum við sýningu sem við Finnur erum að fara af stað með sem heitir

engillinn og byggir á verkum Þorvaldar Þorsteinssonar eru útibú Þjóðleikhússins á tíu stöðum á landinu þar sem hversdagslegir staðir verða að leiksviði við höfum verið í samstarfi við fólk úti á landi

að

til að upplifa hversdagsleikann hvernig virkar þetta þið komið fyrir stól og hvað gerist svo svo

núna á þessari hárgreiðslustofu verða meðvitaðir um það um leið og einhver sest í stólinn að þeir eru orðnir leikarar í leikriti sem er áhorfandinn horfir á hið hversdagslega með öðrum augum og sér vonandi já ég tók sextán hundruð kílómetra á þremur dögum fór hringinn suður fyrir á Djúpavog og Seyðisfjörð og Raufarhöfn og Húsavík og Akureyri svo settum við upp í Reykjavík og hér í Keflavík og svo sendum við einn einn stól dreifa okkur út um allt land en svo vorum við

í samtali um hvers konar staði

hvað eru hversdagslegir staðir það er hárgreiðslustofa að fá smá viðurkenningu

alveg hreinskilin hvaða áhrif heldurðu að þetta muni hafa

að vera aðeins menningarlegra og fara í Reykjavík og skella sér í leikhús og svona þetta er bara nýtt og skemmtilegt held ég þetta verk kjarnar anda Þorvaldar fyrir í

heiminn öðrum augum í hans anda

hann var mjög upptekinn af hversdeginu bæði sem myndlistarmaður og

rithöfundur þannig að þetta er undir sterkum áhrifum frá honum og þetta virkar það er fegurð úti um allt við þurfum bara að koma auga á hana